Qalam bu yozish uchun ishlatiladigan asbob ichidagi qora yoki rangli material qog'ozga surtilganda o'zida iz qoldiradi. Qalamni qo'lda ushlab uchi bilan qog'ozga bosib harakatlantirasiz. <hesitation> Natijada yozuv yoki chizuv paydo bo'ladi. Bu shunday oddiy va qulay jarayon hisoblanadi.